Ma arva et, tuu om hüä, et inemiseq saavaq kavvampa elläq. Ku täämbädsel pääval lukõq lugusit suurist tegijidest kas vai keskaol, sis saa lukõq et na kuuliq kas katõkümne vai kolmõkümne aastadsõlt. Ja tuu tunnus väega imelik täämbädse päävä inemisele.